Kute tati nana kuiili, tortolita, chikaka ku cacalote zoli jaku zopilote taja io tati io ja xeejti ta chiida'a ja nani gavilan ja nani águila ndia'a jiaa io jo nuun duunku iotijiaa tedi tati jiaa kuja io jaa na'anna.